De amin'ny resaka fifandraisan'ny vôrona maro, fô ilay tegna mibahan-toeragna zao amin'ilay resaka oe feo, raha ôhatry oe feon'ny maritaina zao iarahantsika maheno fô mitôvy daholo feon'ny maritaina jiaby dia raha ohatra oe magneno ilay avy ambadiky dia raha ôhatry oe misy magnodidina azy marendregny ake dia efa kôpy izay ilay raiky fô namako zay, de zay ilay fifandraisan'ny vôrona ilay tiako kôragna zeigny, amin'ny alalan'ny feo zegny tena ifandraisan-jareo.